Ñy fomba fiasany ñ'ampoly: -ñ'ampoly natao hañomea hazavà an-tsika, lafa mihetsiky ñy herinaratsy añatiny ao, ñy elekitirôny bakaminy katôdy mandeha aminy ñy anôdy, miteraky hazavà ho antsika za, zay ñy fomba fiasany ñampoly.